Yuu ɓakwayai, hyina P’a ghi hyin ndaka ɗa muc’a, hyina P’a jani gaara, hyina P’a jarin mbadayana, wa bu wani’i, wundaka naha ye, Yuuwi cini’a, hyi yuuwi ba wa, un <hesitation> C’amʒanna ghi-ghi a Ummi ya masa ɗafuwu, Lthikan guɗi baya sapa kingurt, yaɗa tsiga guɗi ya P’iyau, a,a hyi Sinni ba bu-bu-bu-bu Laya Yawuna, ah ghi Laya Sinni bu yawuna, saboda sabodi ma ndaka U’mma ti yawun, wa U’mma ti yawun, ma Umma ti yawun, ma ndaka wani ma piya ɗa, ma ndaka wa ma piya ɗa ɗingha cini ca wali wi ma U’mmau, ma ndaka tsiga ghi-ghi-gh khin cani wu ndaka ti nahakhi suban wa raka ɗingha yani---- bu layisin layiya, ɗingha yani bu layin layiya, ɗin yani buya U’mmau wu ndaka U’mma ti kumakai, wa ʒa wani, wa P’iya ɗana’a, wa ɗa kai, tanita sinna ci kamata ma tsiga khin cani ti, Sinni ba bu Mbanai, ghi laya Sinni bu-bu-bu-bu hala jani sosai sosai wunai to wa bu ɗi yuwi ba wu biwi wup’i lthn Sinni, dole wa gyiɗa shaɗi, wa naha sari, suban Lthanana’a, kwaku ba rayuwi tasin ca Ummawa. Ya laya barkatai, ruyuuwi kye? Koga, koga ya Umma rayuwi wi mbanayab, ghani ya Umma rayuwi wi, Yauwa, ghi laya tani ta Sinna saboda rayu wi tasi ci mbunau, sabodi rayuwi tasinwi tsiga ɗana’a kai ghi laya rayuwi ti Sinni bu hala hala yan ghamasi, ghi laya Sinni bu hala kurɗina, ghi layu Sinni bu hala, bu hala buhala buhala jana. Ghi laya Sinni bu Umma yi-yu yanibu niya talthi, gha ban tu tsigai gma mun khiya naha niya waiba ba khiwayowa ghani a P’i subu ba kuwayo to sai mun ɗa to, yauwa gyanun haɗa khin Lthinanaa, Lthinaai na ghi ndaka khiya civa khin Lthini saboda khin miya, hyi suban ba subu laya Lthadai. Wunai Lthaɗi ga hyi yan Layakai, wabu ba wu P’i sinni bu Lthaɗai bu Lthaɗi mbani wangwan wu ndaka ga P’a subana ya gwa kyarwi, ya ɗa P’awi, hyina gyiɓuta ghani khin Lthini, hyina U’mma ti halakhi yani bu Ghinshin ɗaya hyin ndaka ga P’au.